انا لو هقول حاجة عن الولايات المتحدة هيكون التنوع الثقافي للولايات المتحدة عندها تنوع ثقافي رهيب جدا واهم حاجة فيها هي القيم متمسكين جدا بقيمهم ومبادئهم واستقلالهم واعيادهم مش بيفرطوا في اي اعياد ومناسبات لهم عمرهم ما يفرطوا فيها.